वायु हवा से बजाबा वाला नरा तरह का यंत्र रेवे जसा पुंगी है बसुरी है सनाई हे वायलिन है। अलगोजा बिन तुमड़ी मोरचंग करोना सुरनोई बाक्या ये वाद्ययंत्र मुंह से हवा लगाकर बजाया जावे एमे मुंह से फूक मारते हे जिससे आवाज उत्पन्न होवे जे आवाज अलग-अलग तरह की निकले।